أنا من عمان، ومن ولاية صلالة، الجو هناك كان مختلف فيه خضرة، وجبال، وطجس معتدل، كنا نخرج نتنزه في الطبيعة ونلعب في الأودية، الوضع كان هادي ويملي بالراحة ،كل شي كان جريب من بعض، وهذا خلى ذكرياتي هناك مميزة، وما أجدر أنساها للحين هناك.